Pii kwin, pii rab, pii gbunung, pii net, pii nub, pii nashin, pii naree, pii natat, pii ninit, pii shub, pii shubɗikwin, piishubɗirab. <noise>